Alura cuminciarìu a fe ën poch dë parole crociate perché al e ün divertiment vëddi se riese a fe tüta la tabela, pöi magari lezarìu ün capitul d'ën liber che l'ai cumincià e pöi a ie pa da fe, ëntà bütese ën paira dë scarpëtte e andé ën fir a caminé ën poch pìé ën po d'aria bun-a